हरयूं रंग संतुलन और प्रकृति कु रंग च। यु एक सकारात्मक रंग च। यिकू प्रभाव सुखदायक और जीवंत होंदू। यु शांति और सुकून कु प्रतीक च। यु मन थें शांत करदू। नकारात्मक विचारों और भावों थें दूर रखणा मा मदद करदू। यु आशा, जिम्मेदारी, धन, क्षमा, आराम और ऊर्जा की भावना पैदा करदू। यु प्राकृतिक रंग च। प्राचीन पौराणिक कथाओं मा ये थें उर्वरता कु प्रतीक माने जांद छौ।